Diingi nbuugu-buuguma, ngnama siicki an too déé. Nsiigh maalé nfuu siick. Nii nsiick nsiigh bééghine, an fii maalé nfuu siick déé foo woramo tééni alaani. Foo tééni-saatama alaani, mbééla a la siick foo saata nangh kanane, worama a bhéékime ni ka dhocka, afu yoone nringh-nringh. Mu yick-mu la yick afu-mbééla a la fuu yoone déé-mbééla a la fuu yoone foo tééni a la thuuni. Diingi nbuugu-buuguma nune fii maa léé nfuu gnééné ghi déé. Nsiigh maa lé afu siick, fii maa lé nfuu gnééné ghi. Mbééla a la fu siick-siick foo worama a kottu ni yicki mbangh abhéékime ni ka fuur; a bhééck ka fuur, mbééla a la fu dhocka siini siine foo worama a kottu ni yicki a bhéékime ka thuune an too, mu yick iroodama ikuulé ka fuune-ka fuune. Foo worama nkottu ni yicki mbangh nfuur an thoo, mbéélé lhaa siick siick foo tééni tééni a kottu ni yicki néé nangh la yi fuu waama téékane. Foo worama a siickni foo a duunu, niirone isa kuula goora ka thuune.